Legioma matetika tsy hita raha tsy volana vitsivitsy anatin'ny taona an, akeo an sosety an, Brokoly an, Korgety an, choufleur an, de baranjely.